اولا علشان نعلق لوحة محتاج شوية ادوات زي مقياس المية علشان اعرف مستواها مظبوط ولا اللي هي مايلة ولا ايه. كنت هحتاج قلم رصاص عشان احدد الاماكن اللي انا اخرم فيها عشان اعلقها. محتاج مفك ومحتاج مسمار. هختار المكان وهشوف محيطها قد ايه عشان اعرف مناسبة للمكان ولا لأ. احط العلامة ولا.